<hesitation> Alika zao laha amiko, eo amin'ny intelo isan'andro eo i mampiasa vata <hesitation> ohatsy hoe zao lafa tompony manday azy miboaboaka regny, de ohatra hoe zao lafa an-tragno ao koa i misak- mihina i <hesitation> miampihinanin'ny tompony iregny, de ohatra hoe lafa tompony koa zao mandehandeha manao- manao sport regny koa zao de ma- manday azy miboaka koa de efa mia- mihetsiketsiky vatany amiregny zao.